papaka Pañandepo Mokoi, kua oime jeta yande momaendua kua papaka payandepo mokoi re, yande maendua, se particular mente semaendua kua papaka aesa yave, yanderu tumpare jaren kïräiko jae jembiokuai reta, oiko, guireko jaendiveva, esa se jaeta karai iñeepe doces disipulos jeiva, okuare se ou semaendua.jukuraï siempre kua papakare ayerovia aesa yave.